Kur mendoj për të premten, më vjen në mendje fundi i javës së ftigën dhe fillimi i fundjavës. Është një ditë e mbushur me entuziazëm dhe pritje, pasi shumë fillojnë të planifikojnë aktivitete argëtuese dhe momente relaksimi me miq dhe familjarë.